Fomba fiasanà famafa rehefa angala loto igny anao anh, alainao i famafa igny anh de asesinao siraikiraika si partie zaigny misy loto fa sy dingadinganinao hoe <hesitation> raha fa asesinao simoramora.